Aminy ñy piano noho ñy gitara: -mititiky gitara ñahy ñy tiako ñatony aminy ñy ahitako hafalia, afaky mihira aho ro afaky mitsinjaky lafa mititiky azy, iñy ro mañomea hafalea ahy mare tany piano ooo.